He bjaa ge, húri yaa bân bége anna gaade blot bolo, bi ma gíni blot bi ma húrin yaa, mgí bloti blébe. Ajaa he títi nyo, nyo, nyo ma, mbatu biros ma wi bnaage. Alúŧi ndu uluus unan yaa fsoli ngi ganju, ngi gjagbu, gembe gmaa gí gloti gjaa. Bbúru unan gí ngi sembu we, bân bógaa nna gaadi bolo fo suuf fommu de fmaa fgi bwomim bâan ma, bwomi bjaa be. Ajaa ttúuri bwomi boye ndu uyaa mo babbat, we gí ye binan yaa asaage he bingi ñaa babbat. Ajaa túuri bloti bolo ndi ngette suufi guntoŋ siimaŋ. Guntuŋ wembe, wi maa tídna biñaŋ gaadi suufi fjaa. Unwomi uléey, unwomi njuuma, wi maa tídna biñaŋ ma gaadu.